أفظل زر إيقاف الزمن، علشان أنا اعيش حاليا أجمل فترات حياتي، وهي فترة الشباب، هاي الفترة فيها الإنتاج، فيها العلم، فيها التحدي، فيها التجارب الجميلة، والأصدقاء، وروح الشباب دائما تساعد اإنسان إنه يتغلب على المشاكل، وعلى أي شي يعيش فيه صعب.